Ñalɗo am na gese ɗum wona jogii lesdi e jam, e hoore mum, so wona gila haande e njama, janga deftere, defa cuɓoraaɗi, tee njilli e yimɓe e ndiyam, kadi woɗi njama ton. Ngam heɓugol wayi ko min ngoodi walla njangugol lesdi mum.